Fomba fitehirizagna tongolo sy tongolo gasy ndraiky, <hesitation> ra ôhatra oe tongolo gasy tenenintsika ai, vo avy sangorinao tongolo gasy ai, de atapy kalongany izy, de kô fa megny igny izy de ahantogno-ahantogno-ahantogno. De <hesitation> <laughs> tongolo be ndraiky, <hesitation> ko avy sangorinao izy ai de atapy koa izy, de kô fa maigny izy de avahagna <hesitation> leha madigniky ampiarahagna amlai madiniky de le maventy ampiarahagna amlai maventy de avakeo atao anaty gony le <hesitation> tombatombahagna regny izy zegny oe gony le hazona rivotra.